मन्सवा सभ जिब जनावर, चराचुरुङ्गिसे सदियो फद्के सकसई कि हैने एबे डौले त हैने थाह भेलई, तर मुइ जखनी छोटे हलही तखना एगुडा बुढ भेट्ले हल्सु छेरी चह्रावे जाइकी खुनिया । उ चैं कथी करबिहे एगुडा गीत गौबिहे, अ उ गीतवा गवैक माहा <hesitation> चराइ सभ जम्मा ओकरे ओरिपरी एतौ यहरा खाए, एबे इ देखैक माहा मोर लगलईकी एबे सदियो मन्सवा फद्के सक्सई कि कथी एबे ,एबे हाउभाउ बुझै हतै होला किहो बुझै हतै होला । एबे इतुरे मोर थाह जानल सुनल त इतुरे हलौ मन्सावक जनावरसे फद्कल ।